Wor russian wor hoda hamana juu won biri kasit midasenun kiles ishian hagargalee amtan kiles ishian kiles hoda mara guda arr kabaa arr bare woit midasen kulli kiles yake rob hinjiru kiles yake laftine habontee inama sun guda won inni tegemee oruamuu wom ak lolafaa qashin lolafaa biteni dub kar dargetenii.